מן בין אלמֻוָדות אללי כנקוּן דימא פרחאן עליהא היא אלסفر חית כיעְטיני אחְסאס בּאלחֻריה, אלפָדוּל באש נקטאשף עוָאלם ג'דידה, אֻקלַאת מֻختליפה, תֻקפה חֻצוסאן אללֻגות ו אלעַדאת, כנתחבּ נַעְרֵף נאס כיפאש כיעישו, אלטפולָה מןין כנהְכּי עלא לְחַדַאת זמן, אלדּחַק ו אלבסיטה, כִנחס בְּרַאסִי רָגְעַת סְג'יר, האד שּכּל כיעְטיני טַאקּה אִיג'אבִיה ו כיחַלִינִי נַחְס אליתִּصال מע אלנאס.